شوف ادا حبيت تخبي يعني شوية صوارد وبش تنجح في حياتك واش نقلك حادر شوية كي جي تصرف خمم ومتشريش حاجة الي ماتسحقهاش اشري غير ليسونسيال ودايمن تعرف وين تصرف وتشري الرخيص ومتشريش الغالي واكاهاو وحتى تلم شوية مال وتخبيه